हमुनले दैनिक जीवन संचालन गद्दाकी लेखा भौत प्रकारका कपडा प्रयोग गद्दु, जसो काच्छा, गन्जी, भेष्ट भया, पाइन्ट, सर्ट, ज्याकेट, कोट, आव कन्ज्या अफिसुन तिर लौन पडिग्या टाई, तसोइ सिनाकि लेखा गद्दा, सिरक, सिरानी, तन्ना ?जभकष्तबतष्यलश्र लौन्या कपडानमा भया मोजा भया, जुत्ता, खल्ती बोक्दाकी रुमाल, रुप्या बोक्द्या पर्स जसा चिज हम चाहि प्रयोग गद्दु ।